طبعًا وأجول لك وأنت رقمك كام؟ رقمك يبدأ بكم؟ إي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة صفر. هذا البيجر هذا ولا رقم تليفونك؟ بنتظرك.